Nanduu kutu kuenta kanduu ján na iojan tangatuu, kundutu veruu kudu nutu ján chichi ndaini nduku kuenta natetu janruu, nayanguu kuenta ña'a ñandaje ni kuu nayenguu ndukujan chikava tutu atuu ñetuni chí onré kutuñetu najan kudetu ñenii, nduu unuvagun nayee kudatukuta anyee atuñetuu yukujan atuu ndono kuenta libre anutu ndunu no'o, notuu tixhekutu janró chakinguego angatu kii tudu nono keta'a, chichi tungutu natan ndenka'a eyo'o no tuye chadiini tuyunde'e, yee ña dika taviñajan prohibido ya yingup chichi nodukunal tuu ndakujan ndekunu nujanruu ndukutu kue kutu kuina ndekutu chite'e ndutujan nanguu nguenta, kutuu nani oyo'o jan nandutu tuta ngatengutuni tengutu janruu nundu janda kuikutu ndata nunu kuinajan ndundo'o iho kuta ña'a ñani ini nixuxhi naduu ndunda ini xoni.